Mi l'ai mai falu però pensu ch'a sia 'na coza abastansa semplice. Prima dë tüt deve gavé ël pannolino sporch, pöi deve pìé 'na spügna ümida, ti lave ël cületo al gagnu, pöi ti büte la sua cremin-a e pöi deve büté ël pannolino da suta e pöi pieghelo ch'a s'fërmu le due alëtte për saré ël pannolino, tüt li